املأ قدرا كبيرا من الماء واضفه الى نار عالية حتى يغلى، عندما يبدأ الماء في الغليان اضف كمية من الملح واضافة المكرونة، اضف المكرونة الى الماء المغلي، تأكد من تقليبها قليلا لتفادي التصاقها، <hesitation> اطبخ المكرونة حسب التعليمات اللي على العبوة عادة ما تكون من تمانية الى اتناشر دقيقة، حسب نوع المكرونة، وبعدين سم نقوم بتصفيتها واضافتها الى الصلصة.